Yuꞌu vakaꞌin tuꞌun iso saꞌa‑chi ndaꞌvi kua chiyo boda tandɨꞌɨ yukuan sakuaꞌyɨ rayɨɨ naꞌa kiꞌin‑chi ñaꞌa kiꞌin ndya veꞌe‑chi ndɨꞌɨ ta yukuan iyoo nyaa‑ke kuaꞌan‑chi kuananduku‑chi nuu ndɨꞌvɨ‑ke ta yukuan nuu kuaꞌan‑chi van iin sabru kuaꞌan‑chi natuꞌun‑chi chiꞌin sutu ñaꞌa ta maꞌa ñaꞌa ta maꞌa chaꞌnu ñaꞌa ta maꞌa sutu chaꞌnu ñaꞌa kuaꞌan‑chi natuꞌun‑chi ama kundya tuꞌun ama na sakaꞌnu iñi‑chi isaꞌa seꞌe‑chi kuatyi isaꞌa kaꞌan‑chi nuu kuaꞌan‑chi kuanandu‑chi nuu ndɨꞌvɨ chanu‑chi tandɨꞌɨ yukuan cha tava‑chi inu chaꞌa‑chi kaꞌmi minuu velu kuaꞌan tyiñu‑chi ta ndɨꞌɨ yukuan nachaa velu nakua‑ra tuꞌun nuu‑chi kaꞌa‑chi tyeꞌen sakaꞌnu iñu chi sutyi kuꞌun tuku‑ndo inka sauru iin kuanatuꞌun taꞌin chiꞌin ñañi chiꞌin xindutya‑ke ta kundya tuo tyeꞌe tuku kaꞌan tuku sutu ñaꞌa tandɨꞌɨ kuaꞌan tuku‑chi cha kuu uu sauru suñi ta kaꞌan‑ra kaꞌan‑ra cha kaꞌan‑chi maña natuꞌu‑ke chiꞌin‑chi tu suñ suñi‑ka cha kaꞌan‑chi kaꞌan‑chi tyi yɨɨ ndoo tuꞌun kaꞌa‑chi nanduku‑chi kuatu ndikaꞌa‑ndo kuananduku‑ndi xindutya‑ke mañika kuꞌunka‑ndi mañika kaꞌan‑ke nuu ñañi nuu ñiyɨvɨ kui ñiyɨvɨ kuu ñasɨꞌi nuu ñiyɨvɨ kuu main mañika kaꞌan‑ke ta kichi‑ndo inka sauru kee tuku sutu ñaꞌa. Nachaa tuku minuu velu chika tyiñu‑chi kaꞌan‑ra nuu maꞌa rayɨɨ kuꞌu‑yo inka sauru nastakon chii ñiyɨvɨ kuun ta ñañun ta xindutya‑ra rayɨɨ ta kuꞌun‑ndo kɨvɨ uñi sauru tyi kundyao tyi kukutu tuꞌun kaꞌan‑chi ndɨꞌɨ cha kuu uñi sauru van chaa tuku‑chi chiꞌin kumari‑chi chiꞌin kumpa‑chi chiꞌin maꞌa rayɨɨ tandɨꞌɨ‑chi chaa uñi sauru yɨndaꞌa‑chi caja cerveza kuaꞌan‑chi nu kuu uñi sauru ndɨꞌɨ ta chakundya‑chi natuꞌun‑chi kɨꞌvɨ‑chi kaꞌa‑chi iso xuꞌun kuando iso kuasaꞌa‑chi viko iya a koo boda o makoo boda ta kaꞌan‑chi koo maa boda tyi ñasu ñaꞌa chaꞌnu ñasuu kuu seꞌi randɨꞌɨ kuu seꞌi kuñi seꞌi kusɨ‑chi kuñi seꞌi kaꞌan ñiyɨvɨ kuu maꞌa ñaꞌa tandɨꞌɨ yukuan ta indoo tuꞌun ta kaꞌan‑chi tyaꞌvi‑chi tyeꞌen kaꞌan‑chi kiꞌin‑chi uxiko uchi mii kiꞌin‑chi uxiko kiꞌin‑chi kumixiko kiꞌin‑chi cientu kaꞌan‑chi yaꞌvi seꞌe‑chi ta ña chikun ñi‑loꞌo tuꞌun tandɨꞌɨ nakutya‑chi tuꞌun uxiko miñi ta ndɨꞌɨ yukuan ta <hesitation> indɨꞌɨ tuꞌun itɨn‑chi uxiko uchi mii ta kuasaꞌa‑ndi viko kuatya‑ndi xindɨkɨ kuasaꞌo boda tyeꞌen katyi‑chi tɨɨn‑chi tuꞌun sava sava tɨɨn‑yo katyi‑chi chi maꞌa ñaꞌa ta chi maꞌa rayɨɨ ta indɨꞌɨ yukuan ikɨꞌvɨ‑chi ikuu iin yoo ikɨꞌvɨ‑chi nanduku‑chi ñiyɨvɨ kuu‑chi. Ñiyɨvɨ nuu chaꞌa maa‑chi viko cha kaꞌan‑chi chii‑chi cha sacha‑chi tuku tyi kuakoo boda‑chi chananduku maa maꞌa rayɨɨ ñiyɨvɨ kuu‑chi ta chanan‑duku maa maꞌa tuku ñaꞌa ñiyɨvɨ kuu‑chi cha kaꞌa‑chi cha kuaꞌa‑chi taꞌan taꞌan veꞌe ñiyɨvɨ kuñi‑chi kuꞌun viko veꞌe‑chi cha kaꞌan‑chi kuyatyi‑chi ta kityi‑chi loꞌo viko nuu kuasaꞌi chii ndaꞌvi seꞌi nuu kuasaꞌi boda seꞌi kaꞌa‑chi kuaꞌa‑chi kuananduku‑chi ñiyɨvɨ tandɨꞌɨ yukuan chaa chaa nda kɨvɨ iyo viko boda chaꞌñi‑chi xindɨkɨ chaꞌñi‑chi chiꞌi ndɨvɨ xiꞌna‑ka ndɨvɨ chiꞌi kuaꞌa chiꞌi xindɨkɨ tyi chachi ñiyɨvɨ kuakaꞌñi xindɨkɨ ndɨvɨ tandɨꞌɨ chinu xindɨkɨ van tyiꞌyo xita chaꞌa‑tɨ tyiꞌyo kalu chɨtɨ‑tɨ ndɨꞌɨ chachi‑chi ta chaa maa kɨvɨ kuakoo boda uñi kɨvɨ‑ka cha saꞌa viko‑chi tyi chiꞌi xindɨkɨ chiꞌi ndɨvɨ ta ndɨꞌɨ yukuan chaa maa kɨvɨ kua koo boda satyaki‑chi kutyaa‑chi corazon nundyaa nuu kuakundya noviu kutyaki boꞌlo sakutyaki‑chi nuu kuakunda‑chi kutyaa‑chi mesa ta sa tye chakin‑chi iita ityi tyi vee novia ndɨꞌɨ yukuan chaa novia kuaꞌa‑chi veꞌe ñuꞌu kua tandaꞌa‑chi xiꞌna‑ka chiꞌin musica kukɨꞌɨ‑chi ñaꞌa nuu naa kuꞌun kunakuꞌun‑ke soo veꞌe xindutya‑ke. Ta chaꞌa‑chi veꞌe xindutya‑ke chanakiꞌi‑ke soo nduvii xiñi‑ke chinu xiñi‑ke chinu lasu xiñi‑ke chinu yɨꞌɨ ita xiñi‑ke nakuꞌun‑ke soo kui‑chin ta rayɨɨ tuku ndɨꞌvɨ tuku gel xiñi rayɨɨ nduvii xiñi ra‑yɨɨ nandɨꞌvɨ carata sukun rayɨɨ nandɨꞌvɨ soo vaꞌa ñuꞌu rayɨɨ yɨꞌɨ zapatu chaꞌa‑ra ndɨꞌɨ yukuan keta‑chi veꞌe xindutya‑chi ta kuaꞌan‑chi chiꞌin veꞌe ñuꞌu kaꞌa musica kuaꞌa‑chi iso ityi kuaꞌa‑chi kaꞌan musica kaꞌndɨ kavetye kaꞌndɨ nuu kuaꞌa‑chi veꞌe ñuꞌu chaa‑chi veꞌe ñuꞌu iyo misa kaya‑chi xuꞌun nuu kuaꞌa‑chi veꞌe ñuꞌun kutya‑chi ita yuꞌu soo‑chi ñiyɨvɨ kuaꞌan boda ñiyɨvɨ nanduku‑chi kutya‑chi ta ichaa indɨꞌɨ iketa‑chi yukuan ta cha ndyaa maa kojuntu cha kuakuaꞌa yaa nuu kuakoo boda chaa‑chi veꞌe‑chi kusɨɨ ñiyɨvɨ sakaꞌla ndaꞌa ñiyɨvɨ tyi indɨꞌvɨ novia indɨꞌɨ yukuan sakaꞌla ndaꞌa‑chi indɨꞌvɨ‑chi mesa ta kaꞌan kojuntu na kuaꞌa‑chi <hesitation> nakoꞌo yuꞌu taꞌan‑chi kaꞌan kojuntu ta yukuan kusɨɨ‑chi sakaꞌla ndaꞌa‑chi kaꞌan kanachaa ñiyɨvɨ ta kusɨɨ‑chi ndɨꞌɨ yukuan ndya‑chi mesa chaa ñiyɨvɨ vachi viko ñiyɨvɨ cha nanduku‑chi chaꞌa‑chi regalu chii‑chi chaꞌa‑chi regalu chii ñaꞌa chaꞌa‑chi regalu chii rayɨɨ taꞌan nuu‑chi regalu kuakuaꞌa‑chi chii ñaꞌa tyi viko uu‑chi kuu. Tandɨꞌɨ tukuan saꞌa‑chi viko boda van kɨꞌvɨ‑chi chachi‑chi xita nduku‑chi kuak yaꞌa kachun xita katyi‑chi yaꞌa‑chi nuu mesa vityin yɨꞌɨ tata suꞌu kuaꞌan tata suꞌu suꞌu‑ra nundya novia suꞌu tata suꞌu nuu chee ñiyɨvɨ xita suꞌu tata suꞌu nuu ndya kojuntu ndɨꞌɨ yukuan tyiꞌi‑chi koꞌo ñiyɨvɨ yɨ iyo ñiyɨvɨ sacha koꞌo iyo meseru tyiꞌi‑chi koꞌo ñiyɨvɨ sayaꞌa‑chi iyo ñiyɨvɨ chachindaꞌa ina chachindaꞌa kumi‑chi nuu chee ñiyɨvɨ ta yaꞌa ñiyɨvɨ cachi‑chi xita kɨꞌvɨ koꞌo‑chi ndya ndyavichin nuu‑chi tyiꞌi‑chi ndyavichin koꞌo‑chi ndiꞌi yukuan saꞌa‑chi chachi‑chi xita chakundya‑chi silya ndyeꞌe‑chi naku saꞌa‑chi kuatichaꞌa kuakanu novia baile maa m novia kuakunuu kanu baile kuakuɨñɨ‑ke centru kuatɨchaꞌa‑ke kuasaꞌa‑chi calabaza kuakuɨñɨ iin silya ta iin silya kuakundyaa ta kuakundyaa iin novia ta kuakundyaa noviu kuasɨkɨ‑chi kuaj kuakana chaa‑chi ñaꞌa mañi ñaꞌa yoko kuꞌun kusɨkɨ calabaza kaꞌan‑chi cha tɨɨn‑chi chii novia tandɨꞌɨ yukuan sɨkɨ‑chi nama‑chi zapatu novia nama‑chi ita xiñi‑ke nama‑chi <hesitation> cha yɨꞌɨ xiñi‑ke nama‑chi <hesitation> calcetin‑ke ta yɨꞌɨ zapatu chaꞌa‑ke tandɨꞌɨ nama‑chi chii novia ta nama‑chi ita yɨndaꞌa‑ke nama‑chi ta ndɨꞌɨ yukuan. Kɨꞌvɨ tuku‑chi chii noviu kanachaa tuku‑chi mañi rayɨɨ kuꞌun tuku ta chaꞌan tuku noviu ta kana‑ra rayɨɨ ta cha tɨɨn chii‑ra ndyaa‑chi yɨtu‑chi chii‑ra koto kuꞌun‑ra nuu ñuꞌun saꞌa ñiyɨvɨ kuatɨɨn chii‑chi ta ndɨꞌɨ yukuan vachi rayɨɨ nama rayɨɨ chikondu rayɨɨ chata‑ra chikonduu‑chi ta ndɨꞌvɨ‑chi saꞌa‑chi nama‑chi zapatu‑ra nama‑chi calcetin‑ra nama‑chi via‑ra nama‑chi kuu <hesitation> carbata‑ra nama‑chi <hesitation> cha yɨꞌɨ ndaꞌa‑ra nama‑chi tandɨꞌɨ chii‑ra nama‑chi relo‑ra nama‑chi tandɨꞌɨ chii‑ra tandɨꞌɨ yukuan ta ike‑chi sakan‑chi sakaa‑chi nuu sukun chii‑ra saka‑chi nuu sukun saka‑chi nuu sukun chii‑ra ta ityeen ñaꞌa chii novia ichatyixeꞌe‑chi novia nanduku noviu novia nu nanduku nanduku‑ra tyiꞌi‑chi chii‑ke tichi veꞌe o ndya xuu chito o chata ñuveꞌe tyixiꞌi tyixeꞌe‑chi novia ta kaꞌan‑chi kana chaa‑chi nuu yaa nanduku novia indya kuaꞌan novia nityin kaꞌan tuku rayɨɨ san maa‑ra yɨɨ chata yaa kojuntu ta nakaꞌan‑chi chii noviu na kunanduku‑ra ta nuu kuaꞌa‑ra nanduku‑ra tyi nanduku‑ra uu taꞌan ñiyɨvɨ utaꞌan rayɨɨ koꞌo kunanduku novia main chii katyi‑ra kuaꞌa‑ra kuananduku‑ch ra chii‑ke ta nañiꞌi‑ra ñanañiꞌi‑ra maa uutaꞌan chan chananduku‑ra van inañiꞌi ta indɨꞌɨ inañiꞌin rayɨɨ‑van ta ikana chaa‑ra iꞌya ndyaa novia maun kaꞌan‑ra ta yukuan. Ichanakiꞌin‑ra novia‑ra ta indɨꞌɨ ta nakiso‑ra kaꞌan kojuntu ta indiso‑ra ndiso‑ra chii‑ke ndiso‑ra ndiso‑ra chii‑ke ndya nuu‑ndyaa ndya centru kutyaa‑ra chii‑ke nu ndya silya van ta kuakundyaa‑chi silya ta yukuan kuanachaa ndichan‑chi kuanachaa via kuanachaa ita ta kuakuɨñɨ‑chi kuakundyaa utaꞌan tuku silya kuakundya taꞌan maa ñi maa noviu ñi ndichan ña yɨꞌɨ chaꞌa ka chaꞌa‑chi ta ndɨꞌɨ yukuan kɨꞌvɨ nachaa yoo yɨꞌɨndaꞌa ndichan zapatilla novia katyi‑chi kanacha‑chi nuu yaa ta keta ñaꞌa yoo inañiꞌin tandɨꞌɨ yukuan kuaꞌa‑chi kuanatyiꞌi‑chi tichaꞌa‑chi yaa nu kuaꞌa‑chi kuanatyiꞌi‑chi zapatu ñaꞌa <hesitation> zapatilla ñaꞌa kuaꞌa‑chi chikonduu‑chi chii ñaꞌa kuaꞌa‑chi tichaꞌa‑chi chiꞌin noviu indɨꞌɨ ta inatyiꞌi‑chi chaꞌa‑ra inka tuku ndoyo kuaꞌan tuku‑chi nañiꞌi <hesitation> kanachaa‑chi indya kuaꞌan ita xiñi novia kaꞌan‑chi iñaña tuku‑chi ikɨꞌvɨ tuku‑chi tɨchaꞌa‑chi ikɨꞌvɨ tuku ñaꞌa tɨchaꞌa‑chi chikonduu‑chi chikonduu‑chi ikɨꞌvɨ rayɨɨ ichakoꞌo chika cerveza chii‑ke iñiꞌi‑ke iin caja cerveza nuu ndɨꞌɨ tɨchaꞌa‑ke inka tuku vachi tuku cha yɨꞌɨ soo yɨꞌɨ xiñi‑ke iñiꞌi inañiꞌi tuku‑chi suñi vachi tu ñaꞌa tichaꞌa‑ke tichaꞌa‑ke ta indɨꞌɨ nuu tichaꞌa‑ke iñiꞌke iin tyeꞌe ha tyeꞌe xaan van tyeꞌe cerv <hesitation> ndɨxɨ xaan iñiꞌi‑ke ikoyo‑chi yuꞌu‑ke indɨꞌɨ yukuan vachi chii rayɨɨ. Suu‑ñi tuku ta isaꞌa‑chi chiꞌin ñaꞌa saꞌa‑chi chiin rayɨɨ yoo‑chi nañiꞌin zapatu‑ra naki natyiꞌi‑chi chaꞌa‑ra kaꞌa‑chi ta chaa rayɨɨ yukuan tɨchaꞌa rayɨɨ nuu noviu tichaꞌa rayɨɨ chiꞌin novia ndɨꞌɨ tukuan chikondu‑ra chikondu‑ra indɨꞌɨ yaa ta inatyiꞌi‑ra zapatu ta isaꞌa‑chi ityiꞌi‑chi cerveza yuꞌu‑ra ta koꞌo ndɨꞌɨ koꞌo ndɨꞌɨ kaꞌan‑chi chii‑ra tyiꞌi ñiꞌi‑chi yuꞌu‑ra cerveza sakutyi‑chi cerveza ta inka tuku chi kanachaa‑chi yoo nañiꞌi via na kinandyaka‑chi katyi tuku‑chi ta yukuan chaa‑ra ñiyɨvɨ nañiꞌin via tichaꞌa tuku ra‑van chikonduu‑ra chikonduu‑ra kɨꞌvɨ‑ra nooi ikiꞌin iken‑ra novia ixitara ndaꞌa novia ta isakiko‑ra chii‑ke tɨchaꞌa‑chi sɨkɨ‑chi ta indɨꞌɨ inatyiꞌi‑ra via tichi‑ra ta iniꞌi‑ra iin cerveza iin caja cerveza corona indɨꞌɨ yukuan ichiꞌi‑ra nakiꞌin‑ra caja‑ra kuanuꞌu‑ra nundyaa amigura indɨꞌɨ tuku ichaa kuaꞌa tuku nanduku‑chi calcetin carbata chaa‑chi yoo‑ndo nañiꞌin katyi‑chi keta tuku maa‑chi tɨchaꞌa‑chi chiꞌi‑chi ndɨxɨ ndɨꞌɨ ta yukuan ta chiꞌi yuꞌu taꞌan‑chi indɨꞌɨ ta chiꞌi yuꞌu taꞌan‑chi ndyaa‑chi ta nastaka tuku novia mañi ranyɨꞌɨ yoko nakukuɨñɨ‑chi centru tyi kuasakaña‑ke ita kaꞌan‑chi yoo‑chi iñiꞌi ita chiyukuan kuatandaꞌa chiyukuan kuatandaꞌa ii aa iiin yoo kaꞌan‑chi tyi yoo‑chi inañiꞌi ita kaꞌa‑chi takuan saꞌa‑chi ñuu‑ra. Ta vityin tuku ndɨꞌɨ yukuan nañiꞌi‑chi ita keta foto recuerdo ndyaa xindutya ndyaa maꞌa ñaꞌa ndyaa sutu rayɨɨ ndyaa chiso‑ke ndya maꞌa chaꞌnu rayɨɨ ndya maꞌa chaꞌnu maa‑ke kata‑chi foto tyiꞌi‑chi koꞌo vasu vinu tyiꞌi‑chi taꞌan nuu ñiyɨvɨ kuasakaa brindi chiꞌin‑ke sacha‑chi vasu liꞌi ndɨxɨ koo ñiyɨvɨ invitado‑chi tandɨꞌɨ yukuan saꞌa‑chi ta kuaꞌan‑chi chiꞌi‑chi sakaa‑chi ta tyeꞌe ndaꞌa‑chi tyi <hesitation> nakusɨɨ novia kaꞌa‑chi ta yukuan saꞌa‑chi ta indɨꞌɨ yukun kɨꞌvɨ‑chi keta foto keta kuaꞌan ñiyɨvɨ kuaketa‑cho foto chin novia kuaꞌan ñiyɨvɨ kuaketa amiga‑ke kuaketa migura kuaꞌa‑chi keta‑chi foto chiꞌin ñaꞌa novia ndɨꞌɨ yukuan ta kana nakanu novia baile kee‑chi kɨꞌvɨ‑chi chanu‑chi baile tɨchaꞌa ta tɨchaꞌa novia tandɨꞌɨ kɨꞌvɨ nov ñiyɨvɨ cha ichakana‑chi tɨchaꞌa‑chi ta indɨꞌɨ yukuan kɨꞌvɨ‑chi kɨꞌvɨ‑chi tɨchaꞌa‑chi chaa kuaꞌa sacha‑chi boꞌlo kusii‑chi natyi kutya‑chi <hesitation> ñiyɨvɨ iyo viko noviu van natyiꞌi kutya‑chi chii‑chi oo kutya ta taꞌan nuu‑chi natyiꞌi‑chi boꞌlo ndyaꞌa ñiyɨvɨ sakaa‑chi ta inka tuku kuaꞌan tɨchaꞌa chii‑chi nandɨꞌɨ maa yaa cha sacha‑chi <hesitation> tɨxiñi chii‑chi sasacha‑chi tyiꞌi‑chi taꞌan xiñi ñiyɨvɨ rayɨɨ tɨchaꞌa ta ñaꞌa tuku ñiꞌi tuku chi van morlia. Taꞌan ñaꞌa kuañiꞌi moralia kuañiꞌi‑chi tixiñi kuañiꞌi rayɨɨ tixin ta ñaꞌa ñiꞌin morlia ndɨꞌɨ yukuan ta tyandya pastel ndatu‑chi pastel chaa pastel chata‑chi yaa noviu chata‑chi kaꞌan yaa iso takuan cha nduu iñi maa noviu tyi soꞌo‑chi ta tɨchaꞌa‑chi ndɨꞌɨ yukuan ta ndya‑chi yuꞌu pastel ta uutaꞌan chi itɨɨn tyikaa ta ichaꞌndya‑chi pastel indɨꞌɨ ichaꞌndya‑chi pastel ikɨꞌvɨ‑chi cheeyɨꞌɨ‑chi ta ichachi yɨꞌɨ‑chi nuu pastel ta ichaxin ñiyɨvɨ xiñi‑chi indɨꞌɨ ichaxin ñiyɨvɨ xiñi‑chi iketa‑chi foto nuu ɨñɨ pastel nuu‑chi indɨꞌɨ iketa <hesitation> nuu ɨñɨ pastel nuu‑chi van ta kuaꞌa‑chi ichaꞌa ichiꞌi yuꞌu taꞌan‑chi nuu ndyaa‑chi nuu ɨñɨ pastel yuꞌu‑chi ta inka tuku indɨꞌɨ yukuan iketa‑chi foto indɨꞌɨ yukuan ina kuaꞌa‑chi nuu‑chi ikɨꞌɨ ñiyɨvɨ chaꞌndya‑chi pastel kɨꞌvɨ ñiyɨvɨ sacha‑chi chiꞌin ñiyɨvɨ nuu nuu nundyaa ñiyɨvɨ kua kuaꞌa‑chi pastel nuu nuu ta indiꞌi yukuan indɨꞌɨ viko ta ituvi chaꞌan‑chi chanakatya‑chi <hesitation> kana‑chi maꞌa rayɨɨ ta kana‑chi takuan indya saꞌa‑chi viko kuaꞌa‑chi kuanatɨꞌvɨ‑chi nuu isaꞌa‑chi viko nuu kancha kuaꞌa‑chi kuanastaka‑chi miꞌin kuanastaka‑chi kuanakatya‑chi nuu kutyaꞌan saꞌa‑chi tyi chiñi ra‑chiñi ichiñi taꞌvi‑chi tyeꞌe taꞌvi‑chi ta kuaꞌan‑chi kuanatɨꞌvɨ‑chi indɨꞌɨ yukuan ichaa kuaꞌa tuku ndoo kaa natuꞌun taꞌan‑chi. Kana‑chi maꞌa rayɨɨ ikana‑chi maꞌa ñaꞌa nakatya kaa kaꞌan‑chi tyintyee taꞌan chii‑yo tyi seꞌe‑yo isaꞌa katyi‑chi seꞌe‑yo tɨndaꞌa kaꞌa‑chi ta yukuan nanduku‑chi ñiyɨvɨ ta indɨꞌɨ yukuan indɨꞌɨ yukuan saꞌa‑chi ta iig ikɨꞌvɨ‑chi iyo tuku inka viko lyoꞌo saꞌa‑chi nduku‑chi minuu‑ka kojuntu kuaꞌa tanu regalu chanu‑chi regalu nandɨꞌɨ iñiꞌi seꞌe‑chi nandɨꞌɨ ta ikɨꞌvɨ cha naduku‑chi ñiyɨvɨ chaꞌnu ñiyɨvɨ chaꞌnu ñi aa ña ichanandukuka‑chi ñiyɨvɨ kuaꞌa kuaꞌa itanu regalu ñiyɨvɨ chaꞌnu‑ñi chananduku‑chi ñiyɨvɨ ñiyɨvɨ kuuñika maa‑chi nuu kuu nuu ñi ka ichakiꞌin‑chi ta ikɨꞌvɨ‑chi chanu‑chi regalu ikɨꞌvɨ‑chi tɨchaꞌa tuku‑chi sasɨ‑chi tyi iñiꞌin seꞌe‑chi kuaꞌa xaan cha iñiꞌin seꞌe‑chi chakuchii‑chi ichi‑yo voko seꞌe‑chi saꞌa‑chi viko nuu tanu regalu indɨꞌɨ yukuan ndɨꞌvɨ tuku‑chi chiñi‑chi tɨchaꞌa‑chi sɨkɨ‑chi <hesitation> nandɨꞌɨ‑ka saꞌa maa‑chi chiñi‑chi chiꞌi‑chi chaꞌmi‑chi inu tɨchaꞌa‑chi yoo ndyaa‑ña keen‑chi tɨchaꞌa‑chi kusɨɨ‑chi viko nuu chiyo boda seꞌe‑chi nuu indɨꞌɨ ichi‑yo kuatanu regalu kuu van yaa.